Turqia e ka ni kulturë kogja interesant t’gjithanshme edhe osht ni përzimje e elementeve <hesitation> turke <hesitation> edhe otomane. Po gjithashtu e ka edhe nifar përzimje t’kulturave edhe traditave perëndimore që ka nis prej perandorise Otomane.